Mawɓe amen ngonii ɗoo tawii kuraŋ walaa non. Lampa nii ngaɗammi so mi wuura hono no wuurnooɓe ɓee ngaɗiri nii. Ɗun woni jon kaa ɓe ngalaano kuran fade hannde warde. Sabi waɗiino e ɓettaade. <hesitation> kuran kaa jooni wari non. Jon kaa foyre e motilaaji. Ɗun e hono mun.